ازاي تكوي الملابس بشكل كويس بص انسب طريقه ان انت تكوي بيها الملابس ان انت توديها للمكوجي مخصوص يعني هو دارس الموضوع اكتر مني ومنك بس ازاي تكوي الملابس اللي هو علي الحنين منه كدا في البيت تجيب الترابيزه اللي هتكوي عليها وتحط عليها سجادة صلا او اي حاجه تحمي يعني الحاجه اللي هتكويها وتطبق الحته االي هتكويها بشكل صغير وتشغل المكوه علي حراره وسط وتطبق الحته دي بعد كدا تشوف حته تانيه متكوتش وتكويها وتكذا لحد ما تخلص القطعه بتاعتك